Ceeforgel kanngel e ngel ɗon mari kooli kooli, kooli ɗii boo, to ɗi nanngi koo kaye gaasa, ɗi fooɗaayka, ɗi fooɗowaayka ka ummo, ka juuta, to eka sornino baŋŋe, koo eka waalori baŋŋe, to ɗii kooli ɗi pooɗaayka ka wurtoo ka daro.